In Iran lu tempu cancia assai di zona a zona a causa di la giografia. La zona settentrionali, vicino a lu Mari Caspiu, è umida e china di pioggi, speci nta lu nvernu e nta l’autunnu. Nta la gran parti di lu Paisi però lu clima è aridu o semiaridu, cu stati caudi e sicchi e nverni friddi. Li pioggi sunnu cuncintrati nta li misi chiù friddi.